Tookhma ndari irundo ni: mmiigna mu la duyitu, tuur fo, worama mu tuur fo ni déck, sa suckbho, suusa fo singhtane mu sa rundu dic-dic-di laabma. Mu yongu nthiabma nangh, jongu ndélema, poobarma mu yongu, kuusuma mu yongu nangh, jongu ndiibilema, ngniina mu yongu. Mu la suurtoo lé kaye. Mu ringi jongo nangha-buran-abumburama, hani suurtoo. Idéé iféé nangh, mu la yongo abumburama. Mbhuugune mu docko déck-mu suckbo déck tuudu singhtane, yongo-iyongu-ignoju imatima déck tuudu. Nangh fu nughma déck tuudu. Mu ringi-ringo-rundo fa bhumburama. Ni mu laani, mu la suurto dan mu rundu dan. Tookhma duubu nini kaye, fune mu la wéélati foo iworé ithiigh, mu ringi-gwé-gwéélato. Mu yongu ngnééima foo-u-ngnéétima ndocka, aringi jiini. Mu yongu gnojuma, ni mu laani mbuuru atéékine na mbuughune tookhma mu kooti ni aduubu ni, a docka ni siime, mu la yongo viinégar, jongo-karbu-gnojuma déck tuudu, vinégar. Jongo foo mbaade, foo vinéégarma mbaade, mu yick a téckine jiini.